السيارة <hesitation> تتكون من <hesitation> محرك ومن هيكل معدني، ومن إطارات بطارية ونظام تكييف وعجلة قيادة <hesitation> المكونات هادي تشغل <hesitation> في بعض باش تخلي إن السيارة تمشي وتكون مريحة للي يسوقها.